<hesitation> fu san yeti fu di <laughs> balance diet <hesitation> balance diet yese la fu nari ligeri se'em wa nyaŋɛ di dia ti la dɛna balance diet. So, ma wan iŋɛ se'em di balance diet de la, <hesitation> fu nari fu dita wuntɛɛŋa la bulika la zaanuurɛ. Fu bulika la wuntɛɛŋa la zaanuurɛ dia la woo sa nari fu giina ba, dagi wuu kamaa fu isege bulika kɔ'ɔm di protein ma'a bii carbohydrates ma'a. Fu san yeti fu di wuntɛɛŋa ŋwana, fu ta'am iŋɛ beans, gari dikɛ kaamla san ŋmaa vegetables fii pa'asɛ bini. La nari fu giina ba <hesitation> dɔla nutrients koo food classes la n de se'em so that la fu nyaŋɛ dita balance diet la ti la ana suŋa.